اللون لحمر كفكرني في الراية ديال المغرب الراية المغربية فيها لون أحمر مع نجمة خضرا. و اللون الأحمر في الراية ديال المغرب كتعتبر رمزاللثورة، و الشجاعة، و الدم اللي سالت فالدفاع على الوطن